اه لازم يكون ليهم الحق في الإختيار لأسباب كتير كون الإنسان حر يختار هو عايز ايه وياخد قرار بنفسه وده ممكن يوفر للفرد فرص لحياة أحسن سواء تعليم أو شغل أو حتى حياة إجتماعية ممكن يهرب من الحروب اللي في بلده ال-ال- البلد دي بتعاني منها لمكان أكتر أمان يعني.